حکومتن ہُنٛد مقصد چھُ مُلکَس منٛز اقتصٲدی سرگرمیَن ہٕنٛز رفتار ہٕنٛز رہنُمٲیی تہٕ ہدایت دِنۍ۔ اتھ چھِ مستحکم ترقی، زیادٕ روزگار، تہٕ قۭمتَس منٛز استحکامَس تہِ یقینی بناونٕچ ضروٗرت۔